مےٚ چھےٚ دوستن ہٕنٛدِس أکِس گروپس مُتعلِق اکھ دلچسپ دٔلیٖل شٲمِل کرنہٕ خٲطرٕ یِم أکِس مُتوٲزی کائناتس خٲطرٕ اکھ پورٹل ظٲہِر چھِ کران۔ تِم چھِ اَکھ پُراسرار مکانہٕ وٕچھان، تہٕ ییٚلہِ تِم انٛدَر اژان چھِ، تِمَن چھُ اکھ دروازٕ لبنہٕ یِوان۔ ییٚلہِ تِم یہِ دروازٕ کھولان چھِ، تِمَن چھُ أکِس نٔوِس دُنیاہَس سۭتۍ مُقابلہٕ یِوان کرنہٕ یُس تِہنٛدِس پننِس دُنیاہَس س